Pengawean yang pas yang ideal jo toboh tu sebeno e bukan tentang ape toboh begawe ape, tapi toboh tu ngasilke ape itu yang lebeh penteng bukan tentang pengawean e. Contoh e toboh toboh ibarat e toboh cuman akok cuman toboh pacak mopok di di kebon wang, bukan tentang itu e tapi tentang ape yang toboh hasilkan dan ape yang toboh jalankan ontok itu. Contoh e toboh nakok dengan wang kan, sebeno e nian emang bukan de idealis, tapi itu rase tanggung jawab toboh ke isi omah toboh tadi, men ontok yang idealis nian itu pe pengawean yang pacak ngidop isi omah toboh, itu yang idealis sebeno e. Amen yang idealis dalam hal tentang pengawean e ape tadi amen menurut aku nian ni pengawean yang idealis tu pengawean yang toboh ik jalani, yang toboh kenak i, yang toboh nak nian itu dak dak muat toboh jadi <hesitation> tertekan ato ditekan oleh pocokan toboh oleh bos toboh tapi toboh begawe dengan senang hati dak katek tontotan toboh ontok <hesitation> muat toboh itu kesal ati, toboh begawe pokok e toboh di suka ape bae tu toboh bejalan toboh senang ati ngawe, itu amen men men men menurut aku pengawean yang idealis.